Umuhimu we mmanya mru kabra mranafunga a ndoa ni kwammanya tabia kwake, kwammanha kufamilia yakwe ike kukuya kwa manya ku ni mru mcha wedunga nawe maisha gha ndoa. Hang'u maisha gha ndoa vando voshe vaichi ukamiinga haghire ifuma ho. Umuhimu ungi wemmanya mru kabra kabra mranafunga ndoa ni ku kwamanyaku mru u anjifaa kana anjifaa we hena maisha ghakwa hena mipango yakwa nivikie hena kila kindo kupangie hena amaisha ghafo gha mothia. Umuhimu hungi kwa kummanya kwa kolea kulemmanyie ngu tayari lakini kulemanyie fo tabia takwe fingi, ukammanya kabra mrafunga ndoa kwa manya kui afurie kindoki afurie we kindomki kwamanya vaghusi vakwe, kwamanya ku afunie ukoo fulani hang'u. Tha kuna kwenu haghire kwaviwa kuukoo luna ukoo lu vachifunga ndoa vo, kwahiyo kwamanya.